أول شي القمصان. إفرد القميص، اطوي الاكمام للداخل، بعدين اطوي الجانبين، بعدين اطوي من الأسفل للأعلى البنطلونات، افرد البنطلون أطوي بالنصف، وبعدها الجانبين للداخل، الجوارب لف الجورب حول نفسه، الملابس الداخلية أطفيها بالنص